Zahay agnaty trano araiky ndraiky dimy akeo zahay o de papanay sy mamanay eo aminy dimampolo taona eoeo de zokiko lehilahy dimy ambiroapolo taogno de zah ropolo taogno de zandrinay folo taogno.